في أوقات الفراغ بتاعى بصراحة نحب ديما نتفرج على فيلم ولا نلعب لعبة، الأفلام لي نحب نتفرج عليهم هوما أفلام الرومانسية أفلام الطب وآلا أفلام الدراما والأكشن، والألعاب اللي نحب نلعبها لعبت لودو قبل كيما لعبت اللعاب نتاع الألغاز ولينا نبقى نخدم مخي باش نتعادوا للمراحلة اللي بعدها هذا هوما أحسن حاجات نحب نعملهم.